Domande existençiali. Cangiæ un muggio de cöse, e no cangiæ ninte, pe quella teoria segondo a quæ se ti cangi solo che un parpellâ de çegge, e aloa ninte saià ciù stæto comme primma, e a stöia do mondo a no saieiva a mæxima. Çerchiæ fòscia de piggiâ çerte occaxoin, ma façile dîlo dòppo.